Kodi niuukuiinindo in mesa kodi kuendo madera ndi'i ndiuuyu tedi daava'andoxi te daava'ando mesa ja ku ve'endo ja go'ondo nuun kajndo comida o nakuta ta'ja ve'e to'o ia tedi io mesa io ja kuutiude tiuku tedi ña'axidi kada daava'ando mesa ndi'i meenni tabla ndii ta madera io yuku ia tedi nduaa daava'andoxi.